إذا أنا سافرت عبر الزمن وتجدمت أسبوع، ما أدري والله إيش بتسوي، <laughs> بشوف يعني كده، بشوف كل شيء، وش راح يصير بعد أسبوع؟ مثلاً إذا كان عندي مشكلة جبل بأسبوع، بشوف وجتها وش صار فيها؟ إيش راح يصير؟ كده بيحصل لي إنه بطمئن، كذا اطمئنان يصير جواتي، يعني بتفرج، والله يعني كده أشوف وكأن مثلاً أشوف فيلم أو شيء.